अपन शरिरके रंग बद्ले सिक्ना जनावर अथवा घिसर्ना प्राणी ओईनमेहे <hesitation> खिर्खुन्डु अईता। यी खिर्खुन्डु अपन शरीरके रंग <hesitation> वातावरण अनुसार अथवा वहाँके रहल <noise> रुखविरुवाके अनुसार बद्ले सिक्ता। यी जनावर खास कर्के जंगलमेहे अथवा बारीबिउंडामे, रुख्खामे ज्यादातर मिल्तियाँ। यह्का मुख्य आहारा कह्लेक छोटछोट जीवजन्तु किरा मकोरी हुइगिने, किरा फट्यांग्रा ओईने हैं।